Okok, oji onam okok ehbre ane ma agure-ogure, ohbu oki kǝn mbi obak ka nju eh ya, oki gbe njor okok, eyim nbi oka kpor, eyok eka yue ahbor. Onok O kǝn mbi feb o bak ka nju, ki mbi ka ehre. Oki mbi ka ehre esi nkani-ka ehron, oki kare ahbor eyim-edim, okare ahbor ayib. Oka kare ahbor eyim-edim, oka kare ahbor a-yib oka kare ahbor eyim-edim oki kpor. Kpe nfin ehbie Omosi. Nong akok mbi okpi anor biji oyingha jigi-jigi jigi oka kare mbi ayib, eji okpina-o, chang oki kpor. Onok onam, kpe onam ehron-o, esagasa-o, onam bofor-o, ohbira mbi, okara mbi eyim, Ogbe nju oki mbi, oki yhen mbi se oki kue. Onok okue, ane ka fan-fan, anok ahba yhen okok ambi-afor, aki kot mbi and aki nam akare nti. Anok ah nam, we fen-erong oji kpor nam okok enchane. Oki kare mbi yen-ne nyen ehim edim. Oki gog nkue, oki gog eh <hesitation> Ogok mbi feb eji jit okak atabasi onok okak mbi feb, oki chibe oyena-mbi oki chibe okwua, okwua, okwua, mbi ofangha ofang-o, nyi se feb-feb asik oki kpin, etu oki kpor. But mbi oki kpin, oki eyen mbi se oki fang. And a nok amengha se we mfone ntok na, na nong a ki chibe atagha abak atagha abak ta-ta-ta-ah ahba kpong-ah ka biji. A nok akpong-ah, aki menghe ka eyu eja ahbo amenghe, ejat ekat eja ahbo amenghe, eyum-mi neh okok mbi wut eki-anor. Nna nong etuk ehri. etuk enok ehmengha, kpe ohribe nju, oki taghe. Kpe ohkaba, mbi oki menghe kpe oyim-mi nan nan. Nna nong ehri na ojor. Onok oyen-na Ochibe ohkona biki ehbi ogingh ogingha na nong okok, onok oyeh mbi, oyen mbi, oki kue, onok okue, we ehrong oki gure mbi anne ehrong aki nam mbi ka nyen ogim akara nti na nong wut eyim okok ka Bendeghe.